नाइजीरिया ब्रिटिश राज खातीर तिंचेऱ खूप त्रास आयलें। ब्रिटिश चां तिंका एकोणिसशें साठ मक्ति मेवली। तरी पण तिंचें स्थिति चड बारी जावुंग ना यादवी जूजा खातीर। खूप त्रास कडून एकोणिसशें नव्यानवे नाइजीरियाक एक सरखो सरकार मेवलो। आत्ता आफ्रिका हीतुं नाइजीरियन सगळ्यां चड लोक रवतां।